أكد بالفعل أنا جيد جدا في السباحة وأجيد الطوف حتى في العاصفة، أفيد أن أطفو على الماء أكثر من أي شخص أخر طوفي على الماء يكون بثبات دائما.